जो खानु छू बनानु को तरीका स्वच्छ ता बनाये स्वछता साई बनाये अलग अलग बर्तन का इस्तेमाल करे सही तापमान पार बनाये खानु तै आग साई दुरी बनाये रखे कच्चे और पक्के हुए खाद्य ोदार्थो को अलग रखे